guhulluwuruu mei nei har jotta handuu mai nei edhon wada sauti ko kara toh fuufii henduu hander maruu henduu mei dinghar burtaghuu haa burtei banduu ghullanduu mei sai donghuu dhum sauti moo awaawan adinghan dei sauti jee ayidi awaawa gemol be mei